Izy ka amakivaky Azia amin'le ahongotra zegny zao mila mitôndra <hesitation> carte manko voalôhany, igny zegny ahafahako mandendeha avy akeo zah mitôndra lamba <hesitation> maivamaivagna mitôndra satroko fa se mafana andro, avake mitondra kitapo be de misy rano agnatiny akao oh, misy hagnina ah, raha karahan'jany, vôla kô tsy adigno.